Ny akanjo sasany tsy tantera-drano ary ny sasany kosa tantera-drano dia miankina amin'ilay lamba nanaovana azy ilay izy, ao misy ny lamba tantera-drano, de ao kosa ny lamba tsy tantera-drano nefa miankina amin'izay ny hampahatanteraka an'ilay akanjo an'lay rano na koa tsy ho tantera-drano ilay akanjo.